Maisha waguo mundu arakura, noguo Marathi makiumaga, na makiumaga. Na mwanaume nginyagia witwe ni maisa mau. Ukithii ura- ra- urathiite kuroreria miaka iriauguikara, Ngai angikorwa arakuigirite, kuringana nawe wi igite kana wana maisa ukue tene. So, koguo, mbere mbere ya ugakura, riu urethikathiririoo uguo ukegua wina rinyaucio waku uvande mukanda, nwauthi mugundari ucio u- a- u- urande mugembe, kana uvande, kindu kigutarura, no ti ati mbembe na mboso ko icio niathra. waranda mukanda, ucoke urande muko ucoke urande mugembe, uco u withondeke mbere ya ugakura, nau- gut mundu utag utakuraga. No wiurie ruciu I, ngakorwa ngika atya Kirindi ino niathomithia, kworia ma ninga. ningamitia rucio Nimitie umuthi mbitie ruyu Ka. Nwanginyagia ni flamnithondeke mbere ya mithenya iria. Wanauria ningia mbikarite varia, kauma, teka atiriritathi mukoondori urawi navaria kwikwi aguri mauka. Tathii umenderie makondo vau mau mai vau. Ukithii kuroria nagia ngiri ciakwa ithano, na niwa nienge tutigerwe tina madam. Ngiri icio ithano tutiatutiack kuma vau, mia migembe ina raria, nathondekire riria nai mwana. aguri ni mauka thii na vo. nimatua uma, mauma ngiri ikumi, icio nekira mondo, nougakorwa tu urota, ndweka uguo riria wai mwana kana riria wain a rinya, ukethiriria ukiambirir`ia, kui- kuimanira na iri, nondu ureira ni wa thomithirie, kiri wanayo ina maundu mayo nakuo. Kwaria ma nimakura, mare rucio. anakorwa nina thomithirie, mareauauka <hesitation> akorwa ni kuria kindu kiothe nio, tundo ninerigirwe. Mbere ya randu rau ragakinya. Mbere wi ta muciari kana nita muthee nanginya nicirie rucio ngakorwa ngika atya. Ngakorwa ngithania ciana ino Riq ngiithinia I ciina maundu macio ireka So koguo, ndiagirirwe gukorwa ndikomwana enda kundetera, mzee. vava. oca Magana mama matano, I wananwanake mwana ocio nwa akiorwa na kathinia ningimutethia. Ko ningitika vava wa namna gani nde undu ningimwikira ni anani. Koguo nita muthee kaa nita muciari, nwanginya ngorwe ngimenya rucio ngeka atya. Ruyu rugakorwa rurania atia ruyurugako rwaruramia. Koguo nwanginya nithondekere ruu ruo umothe niguo rucio ngikurakura mbociera kanyamu kana. Nindumire kanyamu kundu Fulani <hesitation> kundu Fulaniii kogoo wana mwana uyu wana ukindndethagia, wanani nimwitethiu. Na kwiragwa wana urege mutethua nwanginga uhorwe wi tethetie, mbere ya ugatethua. Kaguo. Nwanginya mbere wi thondeke. Warega kwi thondeka ukarumana irumi, iria itakanyitana. Now ciana ciakutondu niwa igire, uirumane, uringaringe maru, no niwe watumire kuringaringa mau maru nundu niwe werigirwe, ukiira, ukiona nirako ugatura wikari uguo. Koguo riria wi mwithi, ithondekere maisa maku, mau ukaria ruyi ciana ino winacio, cienda kukagutethia niikagutethia. Wana mwana ucio twa lazima akorwe ati nwangurere. Wanani anga ndigirirwe gukowa ng- ngikura Ni ta raara waku Ugiuka, kamuthee niata Aargh, umuthi uca gakiri kau wanae mwari uthii ukiricaga. Itondu kuriragwa utethagua witethetie